Kayubala cho tatsinga jni thaju chri tana yuba yubagi yuba yuba ndu yuba kajma yuba gi tanda taxi jinche xe'ndu jinche ya ji este tunanche xe kja tuna na xro jaiu tuna este suyuba tuna thi ya inguiñan nena nguia ngungi xra nchia nia nguanagia junena <noise> chana na chunda xra chana na soku tha'ja, gantha este soku.